<hesitation> Fomba fagnamboaragna sushi an-tragno ndraika: izy io monko zany <noise> zareo le japoney io zany tegna magnano ananjy, fa <hesitation> fo- <hesitation> zavatra raha ataon'jareo aminanjy a: misy vary igny akao a, misy laoka mantamanta, de misy o- misy lomotra le maisomaiso na le lomotra maintimainty; de avelarin'jareo lomotra igny de ataon'jareo akao vary a de ataon'jareo akao i laoka le mantamanta igny a de aholongolona izy avy akeo de tetehana madinidinika am'zaigny a, de vita ny sushi.